وكان كل اصدقائه الأشباح يظحكون عليه ويتنمرون بانه نحن الأشباح لا نخاف الظلام وانت تخافهم جدا فكان يحاول <hesitation> ان ان يتعود على الظلام وان يصبح اقوى يوما بعد يوم اصبح قويًا ولكنه <hesitation> لم يكن يستطيع البقاء في ظلام وحده. كان لازم ان يبقى في الظلام معاه اصدقائه يوما بعد يوم الى ان تعودوا واصبح شبحًا <hesitation> كباقي الاشباح لا يخاف الظلام ابدا.